adhes sadhii kunen adhes yaani dhib yed ininen adhes jabba maana maaanan inamaniii guyya akasisun adhes Dini gar islamu khun faa Lilah somm akhan hithii dhub adhes akhana khun adhes Kun malkan inamaan somm hidha affan hidha chaffu hinjirtuu won akhathanan jabba dikko inamaa snaa dhiko won akha Dini fan hidhon itjabathiii